اتجيب دلي مال ماي، وتخلي بيها ماي لي نصا، ترجع اتجيب بيضة تخليها بالماي، تعلق الطباخ، على عين ناصيي، وتخلي الدلي علينو فد خمس دقايق عشغ دقايق ، من تغلي تشيلا وتاكلا